داپریل میاشت ماته د خوښۍ، باران او زرغونتیا میاشت ښکاري. دا هغه وخت دی چې طبیعت پوره را ژوندی کېږي، بارانونه مځکه اوبه کوي، او ګلونه پخپله ښکلا راښکاره کېږي. داپریل میاشت د امید، ودې او نوې هڅې سمبول دی .چې هر څه له سره پیل سي. اومخته ولاړ سی نو اپریل میاشت د سمسورتیا میاشت ده